بين عالم خالي من الكوارث الطبيعي وعالم خالي من الجريمة نفضل اللي يكون عالم خالي من الجريمة. الكوارث الطبيعية حاجة عملها ربي الحكمة. عندها علاقة بالطبيعة وعندها تأثير ايجابي زادت في جانبنا على الطبيعة. اه وعلى حياتنا عالارض. تنفس اما جريمة هاديك حاجة من انسان ضد الانسان انا نرفضها تماما. وبالتالي ما نحبش الجريمة وفي حين نجم نعيش مع الكوارث الطبيعية